Mivolagna isa mijotso amy gny feo mafy manomboky amy gny zato. Ohatsy: zato, sivampolo sivy amby, sivampolo valo amby, sivampolo fito amby, sy ny sisa azafady.